<hesitation> Irlande ndraiky pays <hesitation> isu- <hesitation> un peu spesialy zany leroa e, izy zany tsy ino, mitokana zany tsy mifa- <hesitation> tsy mitambatra amin'ny Royaume-Uni zany izy fa mitokana karakaraha zay zany régime misy am'tanàna io any.